د زنځیرونو اره په خپل ترکیب کې څو پرزې لري چې د هغو په واسطه دا آله کار کوي. تر ټولو مهمه پرزه یې ماشین دی. دا یو کوچنی ماشین دی چې د ارې په سر کې وي او د تیلو په واسطه چلیږي، لکه یو کوچنۍ چنریټر. وروسته بیا د بایسکل یا موټر سایکل ته ورته یو ځنځیر لري د هغه پر سر بیا زخي لرونکي فلزات مجود وي. دا ځنځیر په سر کې یې دانې اوغاښونه لري او دا څرخي چې د هغه په واسطه شیان پرې کوي.